Ny sakafo a Frantsa any zany da tena malaza noho ny fampiasandreo akora manarapenitry sady amin'ny kalitao farany tsara Anisany tena ankafizin'olo any zao da zao ratatouille zao, ny divay sy ny frômazy kosa da anisany ampahany lehibe amin'ny sakafo any